अग्निशामक यंत्र म गैस अउ पानी के मिला के डाले रहथे। जे हर आग बुझाये म मदद करथे। आग बुझाये वाला रेस्क्यू टीम आथे। अउ ओला इस्तेमाल कर के आग ल भुजहाथे। लाल गाड़ी म ओमन आथे अउ आग भुजहाथे।